A jna nka ni kuu taka kesu, ye kua'a te ye naá kuu lo kuu nka kesu chinduu, a kesu juiji, a kesu kuií, taka ye naá kuu lo nda jini nka, ye naá kuu lo kua'a ñuu á, <hesitation> iyo ka kesu juaa, iyo ko ye ñayonchi nda jini xi ñatu á.